Taasí, ndu utoo mo buŧina asiba, asib ma njiinji bjéeŋ. Umanan yaa mbintu udaangini ngi taasí, giguge gee gi antéy atinan wi dar, nda adarnatu mo. Utinan jédi gugu ma uyindite, unan wi yaanti undúbatus, a ɓaale. Ndu uyaantu mo, ndu uraana, untita wi dagí, ndi win raa habe. A waati waati ma ummeese, ujédi taasí, unjédi mbanjí, ummegesiwi undaatu. Ndi wii nna raa habe, ndu usúmnate dagíwi, ndu usol, unan wi jéd, unan jédi fta, ugawi to ros a fta, wu ñaan undúbatus, win ŋatu uñaane undúba. Wi ma gíni uboonji wi ma, we gí fntaste, anín he san dango uluusi alúŧi, uhúdume, mbolo usal. Uu ŧŧag wiloosi ndi wii ggí taasí, wee wi unŧagi, utaasi fnñaani fiindi ma fndúba, unan wusur ghódi giindi ma gdaatu unan gi taas, wee gí nafan taasí.